I rehefa te te ahazo fahasambarana de tsy maintsy mandalo fijaliagna, zany hoe agna zany izy kôfa te izy kôfa te hiasa tsara na hoe te ahazo asa tsara zany ana tsy maintsy miagnatra mafy, tsy maintsy tsy maintsy miaritry zany anao amin'igny mi- mijalijaly hely enao zay vao mahatakatra tiagnao be.